Otshinamwenyo shoka ndi hole, ngaye mwene ondihole okambishi, shaashi ngiini, okambishi otshinamwenyo tshimwe tshina uuyogoki uuwanawa, okambishi ihaka iwatele mpoka ndele taka thigi iinima yako mpoka, okambishi okena oku kala kafila iinima yako ngele kiiwatele mpo, okambishi ondika hole shaashi, okambishi ko- ko koyene noho okanamwenyo ike haka monika nawa, ko okena ombili, ka kehole ike omeya, okambishi ondika hole shaashi okambishi <hesitation> ngaashi ike ngaye, okambishi kandje ohandi vulu okuha nako kondoolopa ondina ike okambishi kandje ka lambandje ike monima, shaashi okambishi ihaka longele omuntu uuwinayi lela, shapo onge weka shinda, okambishi oka namwenyo ka kotoka lela. nako oka kotoka, nanditye nande okuli, ngeenge otakuti otshinamwenyo tshili mo- mo- monomola ontintano okukala ka kotoka, okambishi omo kena okuha, ka kehole ike ombwa ko kakehole omuntu ha dhenga dhenga ike iinamwenyo, to dhenge ike ngaaka wafa waalyewo, okambishi ondika hole nayi, okambishi oko <hesitation> okanamwenyo kandje ndika hole lela lela lela.